والله يا صاحبي لو أقدر آكل عشاء مع واحد من الناس إللي في التاريخ بأختار حاتم الطائي، تخيل كمية الأكل إللي بيقدمه أكيد ما بطلع عنه إلا وأنا متفجر، أو أختار شخصية تاريخية أكثر حماساً باختصار عمر بن الخطاب أحب أسمع منه عن قصص الإسلام، وتأسيس الدولة الإسلامية، أو بأختار الملك عبد العزيز آل سعود، أحب أسأله عن تحديات توحيد المملكة وكيف بنا هذا الوطن؟.